Mahay mamatotra karavato aho satria tamin'ny fotoana nianarana nanao karavato, dia ny olona manodidina ahy ohatran'ny tsy dia misy manao karavato